تعلم اللغات بيكون أربع مهارات، جراية، كتابة، استماع ،محادثة، لازم يشتغل على الأربع مهارات.،لو إنه إشتغل عليها <hesitation> بيقدر يعرف وين نقاط القوة ونقاط الضعف، ممكن يكون جيد بالإستماع سيء بالجراية مافي محادثة ،بس يحدد نجطة الظعف تبعة بيكون فيه إن هو يعالجها ،لكن ما يحكي أنا ما بجدر أمارسها وخلاص.